Nako menurut ngoji kebahagiaan ngone wo nyawa manege bisa wo capai. Ngone wo nyawa wa capai ngone nanga kebahagiaan, manege manga ngi i i ngoe ika. Moi, ngone wo nyawa wo wo basono bahagia oli kalu nanga sinyia i i ofi, sabab ngone wo nyawa manege wo akana karja kia bolo kia, wo akana kia bolo manege harus nanga sinyia i ofi nako nanga sinyia i ofi ua Kebahagiaan manege susah wo wo capai, na kebahagiaan ngone wo nyawa manege kai ngoe ika, moi ngone wo bahagia nako ngone nanga tujuan wo capai manege ngone wo bahagia, sinoto nako ngone wo nyawa wo bahagia kalau ngone nanga ngone nanga balu balusu wo bahagia, jange ngone wo nyawa wo bahagia kalu ngone nanga wejeka i bahagia, joata ngone wo nyawa wo bahagia kalu ngone nanga dodiawu i bahagia. Nanga keluarga i bahagia manege ngone wo bahagia, sebab bahagia manege wo akana bukang wa wa wa lega bato, dadi harus wo akana wo akana manege ma kunci cuma moi bato toma sinyia madaha mada toma sinyia mane, sugmanege.